تُسی ریسٹورنٹ ورگا شاندار کھانا کار وچ بنا سکتے ہاں۔ اتھے کوئی اسٹیپس نیں تے تازے اتے معیاری سامگری دی چون کرو۔ ریسٹورنٹ معیاری سامگری ورتدے ہن، تساں وی تازے تے اعلیٰ کوالٹی دی سامگری دی چون کرو۔ صحیح مصالحے دی ورتوں کرو۔ مصالحے بھارتی کھانے دی روح ہن، کسوری میتھی، گرم مصالحہ تے تیز پتہ ورگے خاص مصالحے ورتو۔ مرینیٹ کرنے نال آندا ماس جا پنیر نوں چنگی طرح مرینیٹ کرو، ایہہ ذائقہ نوں گہرا بناؤندا اے۔ تیز آگ تے پکاؤ، کئی پکواناں نوں تیز آگ تے پکاؤن۔ نال ذائقہ ودھے گا، کئی پکواناں نوں تیز آگ تے پکاؤن۔ نال ذائقہ ودھے گا۔